देखो सा हुकम जर्मनी रे इतिहास री वीरा में जात्री जानकारी है, वामू में आपणा बताओ हऊँ। ज्या कि अठारह सौ बहत्तर अठारह जन यात्रा भी छोटा-छोटा राज्य वा संगठन कर जर्मन राज्य कू एकतू करणा जर्मनी राज्य बनाओ है।